Ama nini chini nenda nudome na kenya, na jaa kenya kana nadomile, nahenda sana natamani ndomana kenya, naji isiku no- nodoma kenya isiku kwakweli chenasa utoboe kura jeerya kwanza, juu, sijui kwa ajili labla, viisu ni sache vaafuma kenya vakuja na kunu. <hesitation> volabla nijoosaka chee kunuu, ile kenya, ni sehemu yabowa saana. Kenya kura jiria na noobadomine nene, josehemu ambayo ujue sehemu yavaantu, fanya uni kaki vyaboowa saana kulikoni sehemu sehemu amabayo ni meeriyu, na jaa udomi inchi yavaantu, kura toofanya ndri kazi sana kulikoni nchi ye nini nooyo ihii. Kwahiyo maisha yaanene noito kwanza lentofikiriyaa neende, kwamba kunuununjire na nchi yavaantu. <hesitation> noojire na inchi yavanantu, isiku ne lamutende maisha aya nchi vanikibiriye, <hesitation> ninjoole ndoboiya, koo bidii niitumie hasa, hufanya kazi, kwa bidi, ili, niishi sehemu, kwa usalama, na sehemu ambayo ni boara. Ina na jira naji kenya ndo nahenda jei, neenda joofuma kura jeinya, kundo, fanya biashara ya ingo, youza ingo. Wena, kaana naja nadamire na kenya nini nibiashara ya ingo, kura kenya kuoatite maisha ya- biasha ya ingo yafanyika sana yaani, halafu ni bei nkuulu, afu hela yakula kenya nakula tanzania. Kenya yaa- hela ya kenya yatitee thamani saana, kulikoni yakuno, kwahiyo elfu ya kura kwanza kunu jisu elfu kumi, hadee kayawire laki ni shinga hela ndrovone ingaze nirikuvaa neyoo kunuu si noo mabo amabyo ni makuulu haswa kunu tanzania, <hesitation> sijui afanya ndo mambo yene ya ambayo nimakulu hasa, kuno tanzania kwahiyo yale hela ya kenya yaani nkulu saana kuvalina nahenda. Hela ya kenya itita, au vintu vyakenya vyatite bei nafuu saana haai vya titile thamani saana, <hesitation> kenya koonadamine na jaa kenya, hasa hasa kikuulu kura, netoofanya maishaye ibiashara ya ingo. kootauza ingo! <hesitation> noofanya mambo yaangi, lakini kenya ni sehemu ye yaboowa saana, jika nadomire na kenya najaa nini, hakiyamungu yaani kula kwanza yaani nototusula niisi. Maisha ya kura kenya yaboowa saana najue, kulikoni yakura miito, ya tanzania maya hela kunisina tuku yaani, kwanza kuno lee kuno pakuji ihela paji jopata nishinge kuno munduu waane. Lakini kura jeeriya elfu vii maanisha je uniye uni haswa, kira kintu uniya uni kabisa. Iuyele vitatu vikula jiili, aakaa wee kunuu jiirya hamuua nikiboosi, kabisa yaani hufanya biashara yenee yaboha hasa yaani munduu waane. Kwakweli, hana ja kuno wuna hela kunu kudumila kulijiri, nofanya kazi kura jiri, wosaka uipange kuno hasa, vouvana nenda lakini mudu kulajira kosa elfu kumi yaani. haya elfu kumi yalimadele lakini elfu kumi yokula jiri, wishi ula vii yaani, yaani nafanyara biashara kabisa yaani, bila ja wasiwasi uriwusi tuku. kwahiyo yaani kula kenya nina henda sana nadoma na- kenya, navika nadome na kenya arume, kwakweli sisila tuku, <hesitation> nilazima nikafanikishe maisha kura, maana yatite wakika maisha natijadili maisha kuli konafikire kenya. Koto, kotofanya ndire biashara ambayo, chamsingi vine vana hela yaani yotosha, nokukulwe, nive na hela yaani tuku! Yotosha, taa kabisa ihela maisha tochukura nde biashara. tuafanya andire kazi, eneikeleka, uliendere, na tusulondere maisha jiri, kenya ni sehemu ye yaboha sana. japokua ni sehemu ya maisha ne yahi yaahi lakini ni sehemu ambayo, niboya, kwanza nimpa akili, ndakanisile ano kukulukukulu aka, hela jakuli jiri maisha na kuno jiri vine fikire tanzania! Kulikoni nidoma na koo inchi neikwire kule ukade mwisho wa siku. Ukusoda na uliya ukuujira, yaani hii halafu, vilevile nahenda sana ambayo sehemu nihiiya nche neyaboha.